offramboð er á íbúðum í miðborg Reykjavíkur segir einn eigandi nýbyggingar sem ekki hefur tekist að selja íbúðir á almennum markaði borgin hafnaði skammtímaleigu þar tímabundið ástand segir formaður skipulagsráðs búist er við að ríkið verji allt að fjögur hundruð milljónum króna í stuðning við einkarekna fjölmiðla á ári verði nýtt frumvarp mennta og menningarmálaráðherra samþykkt stuðningur við leiðtoga stjórnarandstöðunnar í

Venesúela eykst með degi hverjum stór hluti þingmanna á Evrópuþinginu segir hann réttmætan forseta landsins fall er fararheill sagði forstjóri Landspítalans þegar hann reyndi að taka við lyklum að nýju sjúkrahóteli í dag úr höndum heilbrigðisráðherra en lyklarnir

duttu í gólfið stefnt er að því að fyrstu sjúklingarnir komi á hótelið fyrsta apríl

næstu viku er ein sú fullkomnasta hér á landi og er hægt að stýra henni með snjallsíma vinnslan kostaði tæpa tvo milljarða

í miðborg Reykjavíkur segir einn eigenda nýbyggingar við Tryggvagötu borgin hafnaði ósk þeirra um tímabundna skammtímaleigu nokkurra íbúða því

er fullnýttur sveigjanleika skortir segir eigandinn svo mikið er í smíðum eða hefur nýlega verið byggt af íbúðum í miðborginni að leita þarf að minnsta kosti langt aftur til að finna álíka uppgang

má nefna

þar sem verða sjötíu og sex íbúðir Austurhöfn með sjötíu og einni íbúð er skemmra á veg komin í nýbyggingunni við Tryggvagötu þrettán til fimmtán hefur fjöldi íbúða verið seldur eigendurnir sóttu um tímabundið leyfi til skammtímaleigu á nokkrum íbúðanna það er meðal annars vegna dræmrar sölu á markaðnum eins og er Hildigunnur segir að fólk hafi meðal annars ekki viljað kaupa vegna viðbyggingar Borgarbókasafnsins svo er það líka mikið offramboð og markaðurinn einfaldlega getur ekki tekið við þessu framboði Hildigunnur segir að í upphafi hafi þau óskað eftir að gera litlar íbúðir fyrir fyrstuíbúðarkaupendur því hafi borgin hafnað dýrara sé að byggja í miðbænum meðal annars vegna

til að gera kjallara það er ekki hægt að bjóða almennum leigjendum sem eru yfirleitt ekki með of mikið á milli handanna upp á það verð sem þarf til að íbúðirnar standi undir sér við erum búin gera breytingu á aðalskipulagi þar sem við setjum þak á alla og svona skammtímaleigu íbúða í miðbænum borgarráð staðfesti í síðustu viku synjun skipulags og samgönguráðs og bókaði meirihlutinn að gististaðakvóti upp á tuttugu og þrjú prósent í Kvosinni væri þegar uppfylltur borgin hafði áður hafnað skammtíma leiguíbúðum á

þetta eru mikil vonbrigði og sérstaklega af því að þá er lögð ofuráhersla á það sé viss sveigjanleiki í skipulagi og að skipulag sé alltaf í tengslum við raunveruleikann staðan er grafalvarleg núna gæti borgin sýnt meiri sveigjanleika ég held að þetta sé tímabundið ástand og ég hef ekki áhyggjur til langs tíma Sigurborg segir að áður en

kvótinn hafi verið settur hafi íbúum fækkað í miðbænum en íbúðum

fjölgað en á eftir kvótasetningunni

í fyrra hafi íbúum fjölgað aftur

hræðilegt offramboð það er farið

hratt tölurnar sýna okkur að það er líka verið að byggja mjög mikið af smærri íbúðum og það er ekki jafnmikil umræða einmitt um þær íbúðir einfaldlega vegna þess að salan á þeim gengur betur þannig að ég held að þetta leiti allt í jafnvægi á

endanum einkareknir fjölmiðlar geta fengið allt að fimmtíu milljónir í endurgreiðslu á ári samkvæmt frumvarpi um aðgerðir til að styðja rekstur fjölmiðla sem mennta og menningarmálaráðherra kynnti í dag frumvarp um opinberan fjárstuðning við öflun og miðlun frétta og fréttatengds efnis var kynnt í dag með því á að koma á fót nýju stuðningskerfi fyrir einkarekna fjölmiðla í frumvarpinu kemur fram að uppfylli einkareknir fjölmiðlar

ellefu skilyrði geti þeir óskað eftir tuttugu og fimm prósenta endurgreiðslu á beinum launatengdum kostnaði sú upphæð verði þó ekki hærri en fimmtíu milljónir á hvern umsækjanda þetta er liður í því að efla starfsumhverfið vegna þess að fjölmiðlar gegna svo mikilvægu hlutverki í lýðræðissamfélaginu

varðandi miðlun og afla vandaðra frétta á meðal skilyrða er að fjölmiðill skuli vera skráður

hafa leyfi til hljóð og myndmiðlunar hann skal hafa starfað óslitið í tólf mánuði aðalmarkmið skal vera miðlun frétta og fréttatengds efnis og umfjöllun um samfélagsleg málefni prentmiðlar skulu að lágmarki koma út fjörutíu og átta sinnum á ári og net hljóð og

og aðrir sambærilegir skulu miðla nýju efni daglega þetta hefur reynst mjög vel á Norðurlöndunum og það sem þau hafa líka verið að gera vegna þessara

sem við erum að sjá í samfélaginu okkar varðandi tæknina varðandi samfélagsmiðla og aðra þá hafa þau líka verið að auka stuðning frá hinu opinbera til sinna fjölmiðla Norðmenn gerðu á þar síðasta ári Svíar í fyrra fyrra og okkar fólk hér er að fylgjast mjög vel með því sem er að gerast í Norðurlöndunum og Evrópu fjölmiðlanefnd mun taka á móti umsóknum um endurgreiðslu og þarf að bæta við starfsmanni vegna aukinnar vinnu ráðherra reiknar með að framlag ríkisins til aðgerðanna sé þrjú

til fjögur hundruð milljónir á ári þarf ekki meiri pening í þetta átak skipta máli að nú erum við að kynna þetta frumvarp þetta er í fyrsta sinn þar sem einkareknir fjölmiðlar fá stuðning frá hinu opinbera til þess að efla sitt starfsumhverfi og við munum halda áfram því að efla íslenskan fjölmiðlamarkað Hjálmar Jónsson formaður Blaðamannafélags Íslands hver eru þín fyrstu viðbrögð við þessum

þetta skiptir miklu máli ég held að þetta sé ágætt Evrópuþingið samþykkti í dag að lýsa yfir stuðningi við leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela sem segist vera réttmætur leiðtogi landsins utanríkisráðherra Bretlands vill að Evrópusambandið beiti stjórnvöld í Venesúela viðskiptaþvingunum fjögur hundruð þrjátíu og níu þingmenn á

Evrópuþinginu samþykktu yfirlýsingu þar sem forseti þingsins í Venesúela er viðurkenndur sem forseti landsins

þingmenn fordæmdu einnig handtökur franskra og spænskra fréttamanna í Venesúela stjórnvöld í Frakklandi og á Spáni hafa

þess að þeir verði látnir lausir yfirlýsing þingsins í dag breytir ekki sjálfkrafa afstöðu Evrópusambandsins en eykur hins vegar þrýstinginn á að e s b sláist í hóp ríkja á borð við Bandaríkin og Kanada sem styðja

utanríkisráðherra Bretlands vill að framkvæmdastjórn e s b beiti viðskiptaþvingunum gegn forseta Venesúela og lykilmönnum í stjórn hans

segist hafa átt leynilega fundi með yfirmönnum í her Venesúela um að koma frá völdum þetta sagði hann í grein sem birtist í New York Times í morgun spennan eykst með degi hverjum í Venesúela fjölmenn mótmæli voru í Caracas og víðar í gær og fleiri slíkar samkomur hafa verið boðaðar engar vísbendingar eru um að loðna sé að bætast við veiðistofninn þannig að hægt verði að mæla með veiðum á loðnuvertíðinni tvö rannsóknarskip leituðu inn til Akureyrar vegna veðurs og þar er nú metið hvort fleiri skip verði send til rannsókna þetta er fjórði leiðangurinn sem farinn er til loðnurannsókna síðan í september þá mældust aðeins tæp tvö hundruð og fjörutíu þúsund tonn af

sem dugði ekki til að hægt væri að mæla með loðnuveiði í tveimur

í desember og janúar fengust svo svipaðar niðurstöður undanfarið hafa Árni Friðriksson og verið við loðnurannsóknir og farið yfir svæði undan Austfjörðum og Norðurlandi og yfir á Grænlandssund vestan við Kolbeinseyjarhrygg og þaðan í austur út af Melrakkasléttu en engar

vísbendingar eru um að neitt sé að bætast við af loðnu þó þetta hafi nú verið gróf yfirferð

okkur þá þá er það eins og að það vanti í þetta

mæla með veiðum það er staðan og nú eru skipin tvö í höfn hér á Akureyri það er bræla á miðunum og á meðan nota menn tækifærið og vinna hér úr gögnum og ákveða framhaldið við hljótum náttúrulega að

þessu í það minnsta Árni Friðriksson það er líka verið að skoða möguleikana á því hvort að fleiri skip komi inn í þetta og þá hvernig enda sé mikið í húfi og því verði að halda áfram að fylgjast með og stundum hefur það gerst að loðna hafi skilað sér seint í janúar og febrúar þrátt fyrir lélegar mælingar að hausti eins og nú en það sem við erum að sjá núna hins vegar er að eftir allar þessar yfirferðir sem ég hef lýst þá erum við ekki að sjá merki um almennilega viðbót það er svona áhyggjuefnið en vonin er alltaf þarna að eitthvað bæti í tekið verður á kennitöluflakki og refsiábyrgð útvíkkuð til að taka á undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði samkvæmt tillögum sem félagsmálaráðherra kynnir ríkisstjórn á morgun félagsmálaráðherra skipaði starfshóp

fimm ráðuneyta aðila vinnumarkaðarins lögreglu og skattayfirvalda sveitarfélaga Vinnueftirlits og Vinnumálastofnunar til að sporna gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði hópurinn skilaði skýrslu í dag þar koma fram tíu tillögur til úrbóta þar segir að brýnast sé að taka á kennitöluflakki á skilvirkan hátt og minnt á heimild til að setja forsvarsmenn fyrirtækja sem stunda slíkt í bann frá stjórnun fyrirtækja einnig að komið verði á samráðshópi

sem beri ábyrgð á stefnumótun um aðgerðir og að þau stjórnvöld sem að þessu koma hafi reglulegt samráð þá verði refsiábyrgð útvíkkuð til að taka á alvarlegum og ítrekuðum brotum þessi stjórnvöld fái lagaheimildir til að taka á brotum meðal annars með þvingunarúrræðum keðjuábyrgð verði skylda í lögum um opinber innkaup og taka verði á brotum í skjóli starfsnáms og sjálfboðavinnu lagt er til að þeir sem að þessum málum koma miðli upplýsingum sín á milli einnig er lagt til að þolendur vinnumansals og nauðungarvinnu fái aðstoð og vernd og að upplýsingagjöf til erlendra starfsmanna verði efld til dæmis með stofnun ráðgjafastofu ég hef mikla trú á því að við getum náð mjög góðum árangri og góðum áföngum með því að framfylgja þessum tillögum hiklaust og skarplega félagsmálaráðherra fagnar tillögunum og ætlar

kynna þær á ríkisstjórnarfundi á morgun tekið verði á þessari brotastarfsemi nú erum við búin að stíga mikilvægt skref þannig að ég ítreka þau fyrri ummæli mín að þeir sem hafa stundað slíkt þeir geti farið að undirbúa sig undir að hætta slíku hjá mér er Halldór Grönvold

ég hef trú á því þetta einfaldlega vegna þess að

keðjuábyrgð verði skylda unnt verður að jafna aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu með nýju sjúkrahóteli sem heilbrigðisráðherra fékk afhent í dag rekur hótelið og stefnt er að því að fyrstu sjúklingarnir komi þar inn eftir tvo mánuði upphaflega stóð til að sjúkrahótelið yrði fullbyggt vorið tvö þúsund og sautján en það var svo loksins í dag fjórum árum

að bygging hótelsins hófst

lyklana það kemur svo í hlut Landspítalans að reka hótelið fyrstu tvö árin gjörðu

var happa þetta er auðvitað stór dagur auðvitað fyrst fyrst og fremst fyrir sjúklinga og fyrir það markmið að við ætlum að jafna aðgengi

að heilbrigðisþjónustu þannig að íbúar út um land geta vænst þess að vera hér þegar þeir eru að sækja þjónustu í öðru lagi eru það verðandi mæður í

að vera nærri öruggustu

landsins þá tekur hótelið við einhverjum þeirra sem núna eru inni á þéttsetnum sjúkrastofum vegna þess að þarna höfum

tækifæri til að útskrifa fólk fyrr af sérhæfðum legudeildum eru sjötíu og fimm herbergi hér getur fólk verið sem er að bíða eftir aðgerð nýbúið í aðgerð

barnshafandi konur og svo er hægt að taka stórfjölskylduna og barnahópinn með sér

sum herbergin eru aðliggjandi og á milli þeirra er áttatíu

kílóa hljóðeinangrandi hurð hvenær sérðu fyrir þér að fyrstu sjúklingarnir komi hérna inn við stefnum að því að það verði fyrsta apríl svo sjáum við hvernig það gengur við erum á fullu í því að leita að starfsfólki tæplega tuttugu munu starfa á hótelinu kostnaðurinn við bygginguna nemur rúmum tveimur miljörðum króna en svo bætist meiri kostnaður við það eru tölur sem er verið að takast

um í gerðardómum og verktaki og verkkaupi hafa sammælst um það að birta þær ekki opinberlega fyrr en að lokinni niðurstöðu gerðardóms efnisveitan Netflix hefur gert samkomulag við um alheimssýningarréttinn Valhalla

kostnaður við framleiðslu þáttanna nemur um sjö hundruð milljónum króna og með samningnum við Netflix kemur nær helmingur fjármögnunar

frá Þórður Pálsson er höfundur þáttanna og verður auk þess einn af leikstjórum ásamt Davíð Óskari Ólafssyni og Þóru Hilmarsdóttur en þættirnir verða alls átta talsins með aðalhlutverk fara Björn Thors og Nína Dögg Filippusdóttir ein fullkomnasta fiskvinnsla landsins er risin í Grundarfirði og vonast er til að með henni megi efla sjávarútveg þar sjávarútvegur í Grundarfirði hefur heldur látið undan

síga síðastliðin ár kvóti hefur verið seldur burt og í fyrra var tuttugu manna

lokað hins vegar eru líka ljós á himni segir bæjarstjórinn nú sé verið

að bæta í saltfiskvinnslu og kaupa nýja báta en stóra málið er ný vinnslustöð Guðmundar Runólfssonar h f

þetta er ein fullkomnasta fiskvinnsla á Íslandi og þó víðar væri leitað og okkar væntingar

að við náum að auka afköst per unna stund um helming það er tvöfalda hana vélstjórar og annað þess háttar geta fylgst með rekstrinum á vélunum

og annað þess háttar jafnvel kveikt og slökkt því ef það væri leyfilegt bara með símanum sínum en spurningin er hvort öll þessi sjálfvirknivæðing fækki ekki það mun örugglega gerast en það mun gerast í flestum atvinnugreinum og það er bara það sem við þurfum að búa okkur undir leiðinlegu störfin við ætlum að eyða þeim fólkið sem var að nota höndina

að skera bein úr fisk og

þess háttar ekki er nema rétt ár síðan jarðvinna hófst við húsið og í vikunni byrjaði

vonar að hægt verði að hefja fulla vinnslu um miðja næstu viku hvað kostar svona ég veit það ekki þetta

kostar mjög mikla peninga

ekki endanlega búnir að gera þetta fer langt á á annan milljarðinn

eitt er ævintýralegt mannvirki segir Smári

af vatni á á mínútu þetta er geysilega flott og fullkomið kerfi að mínum dómi allt of allt of dýrt en væntanlega munu þá bara sýna það ef svo slysalega vildi til

er eins gott að vera bara þokkalega það var hundrað gráðu hitamunur milli Bandaríkjanna og Ástralíu

þá að veðri það verður norðlæg átt gola eða kaldi éljagangur um landið norðanvert en víða léttskýjað sunnan og vestan til

á bilinu tvö til tuttugu stig kaldast í innsveitum Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir

það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um íþróttir kvöldsins við skulum sjá það helsta sem þar verður í kvöld fyrrverandi leikmaður

segir það risastórt að Guðjón Valur hafi samið við

hófst í kvöld og jók í gærkvöld forskot sitt á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta þetta og fleira í íþróttum hér eftir skamma stund offramboð er á íbúðum í miðborg Reykjavíkur segir einn eigandi nýbyggingar sem ekki hefur tekist að selja íbúðir á almennum markaði borgin hafnaði skammtímaleigu þar tímabundið ástand segir formaður skipulagsráðs búist er við að ríkið verji allt að fjögur hundruð milljónum króna í stuðning við einkarekna fjölmiðla á ári verði nýtt frumvarp mennta og menningarmálaráðherra samþykkt stuðningur við leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela eykst með degi hverjum stór hluti þingmanna á Evrópuþinginu segir hann réttmætan forseta landsins fall er fararheill sagði forstjóri Landspítalans þegar hann reyndi að taka við lyklum að nýju sjúkrahóteli í dag úr höndum heilbrigðisráðherra en lyklarnir duttu í

í gólfið stefnt er að því að fyrstu sjúklingarnir komi á hótelið fyrsta apríl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

í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og svo má eins og alltaf finna nýjustu fréttir á rúv punktur is en við sjáumst klukkan tíu í kvöld veriði sæl